Denmark dado kaban kabdu kaban ishiane kaban woga kabduu woga kas duftii muda ak ades sidif afuri kaban unum jirtii amo won ak ades jaf kabanafa hod wolum murtii bokene hinrobaa mal ak hageya mal ganafa mal sun robaa.